Po me ja derdhë dikujt kafën n'kafe e kisha pyt a je n'rregull, i kisha kërku falje, i kisha thon m'fal se nuk deshta me ta derdhë kafën. kisha ofru ose me ja- me çu ato tesha që ja kom përly n'pastrim kimik ose edhe me marrë një pecetë edhe me- me i ndihmu me ja pastru aty për aty.